كنت حاخذ معايا بابا وماما واختي شهد وزوجي عبد الرحمن وصحبتي فرح، حاخذهم لانهم هم قادرين يخلوا كل مكان حلو، واذا هما معايا انا حستمتع حتى لو كنت من جد على المريخ.